Biby jiaby misy maso aby, fa misy sasany ndraiky misy maso fa tsy mahita, ôhatry vitsiky zao izy misy maso fa izy tsy mahita.